هي شخصية خالد ابن الوليد لأن هي بتمثل جزء كبير جدا في التاريخ الاسلامي وبتمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمسلمين لأن هي ساهمت في النصر في معارك كتيرة وساهت في إعلاء راية المسلمين في أماكن كتيرة من الأرض وفي نشر الإسلام